Ivili, isatu, iinya, tano, sita, saba, nane, tisa, ikumi mhh ikumi na imo, ikumi na ivili, ikumi na isatu, ikumi na iinya, ikumi na tano, ikumi na sita, ikumi na saba, ikumi na nane, ikumi na tisi, nishirini